<hesitation> eng kenyishek taman chemii tai, koka kokaa kogakil kei ko nekaran kaa <hesitation> anet atinye kikomanda, lakok konyarip en arip mokochoronik aa amii kurgat aki akatinye kari nenyu siakamach. Alakawe kimuttata apaipochinii petusye choto tukul amuu, karan. Akasekei mogochoronik ak ak ak poisyonik chekiay eng taunet ap sapet koaleniin kokaran apaipachinii kunoto.